Ka shumë lloje ëmbëlsirash, si tortë me çokollatë, tiramisù, panna cotta, akullore, cheesecake, makaron, tortë me fruta, puding dhe biskota. Çdo ëmbëlsirë ka shijen e saj unike dhe shpesh shërbehet në raste speciale.